أكيد سؤال زي هذا أكيد بختار عالم خالي من الفقر، ليش؟ لأن الفجر يجيب معاه أمراظ وكمان مشاكل واجد وكثيرة، أما التلوث ممكن نحله بالعلم والتكنولوجيا لو كل الناس عشات حياة كريمة، أكيد الدنيا بتصير أحسن بكثير.